Isaka ademri jelliga computer log shogolina, wida ei en jelli, fayiad, karaie, ayeaka computeril hafadena, hikkan in computerin touela ghassebaie mashein treisea dari, in tiriska قرص الصلب egina, ingors alsolibin toula eska fa bagnid hafuddangi, firgikan gon ir fa jua <hesitation> terae weaka gakikani, man bagnide وله كتابة hafadafi tawalig fayad fa fa galla ki.